Findo nifurie iikaa ijadili na varoo kana, mda mwingi nifurie iikaa na papa kakaaye kenyi anjielehera hindo hya kara hindo hile kei, <hesitation> kole ni alejire kindo kindetokei mwaka ho furani kana vindo vileleghero toka kala. Avandu vengi ni vandu vakwa fuchiikaa fwaelekezana vindo kole ni kui fwaghenda kui kana vindo vya kenyi kawaida twaelekethana kadukaduho badhi.